מ'זאל אנגרייטן פרוכט, בענאנעס, סטראבעריס, בלובעריס, ארענדזשעס אדער סיי וועלכע אנדערע פרוכט מען גלייכט, מ'זאל אריין מ'זאל אריינלייגן אלע פרוכט אין א בלענדער צוזאמען מיט אביסל מילך אדער יאגורט צו געבן אביסל א קרימי טעקסטשור, מ'זאל צולייגן אביסל האניג אדער צוקער אויב מען וויל עס מער זיס, מען זאל עס אלעס אויסמישן צוזאמען ביז ס'איז פיין סמוט און עס איז נישט פארהאן קיין שטיקלעך אינעווייניג, גיס עס אריבער צו א גלעזל און טרינק.